لو كان نختار حيوان يمثلني, يمكن نقول لاخطوبوت, كيفه بالظبط, نعرف نتكيف مع الظروف المختلفا, ونحط روحي في أي موقف, ونمد يدي في أي إتجاه, باش نجاوب ونعاون الناس في كل وقت, زادا الأخطبوت ذكي برشا وفضولي, دديما يتعمل من المحيط متعه, كيفه كيف أنا, نتعلم منكم ونحسن في روحي, باش نكون أحسن وأسرع في تقديم المسعدا.